Uuna tandi dhimbulukwa evalo lyandje, nditsha ngaye omukatoolika, alushe ohandi lombwele, andi lombwele po ngaa nande aantu mba nditshi kutya oopata ngaa nenge oosesita opo ya dhimbulukwe oku galikanena ndje mesiku lyevalo lyandje, opongaa apandule pamwe nangaye sho tandi pandula kalunga, sho a gwedhelandjeko omagano gomvula, iyaa, onga ne uuna andi dhimbulukwa evalo lyandje, ohandi kala nduuvite nawa nenge onda pewa ngaa ne omagano, ohatshi uvithandje nawa uunene, kutya otshikuki, uuleke, otshimaliwa, iyaaa, evalo otshiima tatshi nyanyudha, ho onkalo hoku pandula sho wagwanitha, wa gwedhako omvula himwe keevula dhohe, nenge wuli muundjolowele ngweye oto dhana evalo lyohe, alushe owuna ngaa oku pandula todhana evalo lyohe shaashi, haantu ayeshe ya thikapo peevula dhohe mpoka, peevula dhi wa gwanitha, nenge haantu ayeshe yena uukolele mepipi lyeemvula dhoka omuntu wa gwanitha, so, <laughs> ohatshi kala ne otshaanawa uunene alushe omuntu to pandula sho wa gwanitha eemvula, ngwee twiindile natango tate kalunga, opo eku gwedheleko eemvula nuukolele woku kala kombanda hevi, shi tshaa liwa kukeshe omuntu ndi wete kombanda hevi hu.